Rohu sionomaho rovodoho inome bahijodire ro vene huoromo va odoho veni ade gagovoromo veni nahoromo gavodeje enijamu rueromo veni boromo boromo mae huoromo gavodeje. Ravoromo rojomo hoduvamu ehi hiromo moberomo gavodeje va o ravoromo ahamu nahi ie garuho uje veni re mueromo hoto hoto voromo ravamu sovo bahiromo sure tarioromo ujoho gohoromo suri bahiromo ehi suri bahiromo i romo sionomaho jove rumodeje rumoromo rumodoho majae boviho barejo ro e hesi uhuroho na mie gemu vadu e bogo na jovo mie gemu vadu e bogo visue bogo bijohodeje. Gavodeje ovemu behe mae jeve ejamu hue vavani baeromo vituoho ruronegoromo deje dunegoromo rueroho hita dore niavobe jovoho rumobe rojomodoho gavodeje va o jeni romamugo majae va o be abuejamu amoro vonoro oromo rovodeje. Amero vonoro o rovodoho. Bogo amoro rue i rohu jovo tiagore hiromo rohu sionoho jovo tiagore venoho huoromo ioho mueromo ioho iromo nahi rabaho avohoromo hita baje gagovoromo nahi oe ie mohoromo ehi hitae gagovomo bahiromo eni romoromorejamu ruero nahi oe ie mohoromo rabaho avohoromo gavodeje eni romoromore jamu ehi bahiromo gavodeje majoho va o vahiromamu hiromo va o vahie ririvamu dahorure va odeje. Je e juvoromo va oromo va oromo va odoho va odoho namoro ririre je ore va odoho va odoho ehi va odoho gavodeje majo visue e bogo bajevamu vuohorovodeje. Na diehi diehi e oromo majoro juve oho hue mae bajajehojo rohu e diehiromo ave jaruvoho hue mae bogo baje ejeve. Na ehi vuehorovodeje. Na oromo gavode sisonuvamu ia va o jioromo gavodeje sisonuvamu vono bu oromo osare rovodeje. Rovodoho nahi agane uevodeje na va odoho jove rumodehojo neri va odoho jove rumodoho ovemu behe rueromo rohu vahi e je e juvodehojo vahie e je e juvodoho ehu o mae bogo ovemu behe mae ehi oromo gavodeje ovoroho inome gemu vadu e nahi ovoroho bogojiamu na hiromo vuehorovodeje diehi diehi oromo hue mae ba i rodoho vuehorovoromo uvodeje o na e ehi va egoro na bogo hue mae jevajejo rohu va odoho va imoga umoromo jove sa i jovoromo, sa i jovoromo gavodeje bogo bisemuho jamu va odoho dahorure jovo siso e va oromo jovo siso e sa ijovodoho. E jovo siso e sa ijovodo ro ehu o maje visue bogo iae hue mae bogo jiobe bogo visue bogo bovie bise e jehejeho bogo rohu va i gavodeje. E jovo gagore sigobe e jamu e sigoboho nahi oroho ijumehoromo majo visue diehi va i rodoho oroho tugohoromo sigoboho seheve e jamu uvodeje hue mae ba i rodoho tugoheve e jamu aroijo o gomo ie ero hesi aru ahe rovadoho jovoho tugohe e jadeje ehuro jebe diehi ba irode visue dehi ba i rode majo visue dehi ba irode oroho va o anojemadeje. Anojemamu gavodeje visuho ma bise harihe bajeve ejamu bairomo sionomaho vonoro oromo rovodoho nahi inomoho ujohoromo amero rovodeje. Amero rovodoho ro orire venoho baeromo sionomaho osare va odeje. Osare va odoho nahi apo uavodeje na jove sa ijovo i va odoho. Ae gome e jero tugohevadeje diehi majo visue ba irodoho bogo maho jamu vonoro o rove ejeve ehi uavamu gagoro ehi uavodeje uaromo nahi hibe va oromo vuehorovonovodeje. Na diehi diehi e iramu gagoro majae gemu na hue mae jevo a jejo mue jehojeho vaeberovodeje majo mue vajodeje ijobaje ore nahodeje de i o mu e vajodeje ore gogo nahodeje va o gavodeje gemu vadu e mae bogo baejevamu ehi amu hiromo vuehorovodeje. Uvodeje majae gemu va e jojo va oromo dahorure je e juvoromo sinomaho ga e jojo e jehoho sionomaho na ijonoho bogo je oho juvo ejo hesi behoho na juvajoho mae bogo jevo e go ma u e bajevo ego va o rueromo jove rumo ego je e jumoromo mue bovie bise e vaeromo. Dahore juvoromo mae bogo e hesi uhuroho hue vavane borome na diehi diehi e oromo nahi vemu vavue o hue mae memi ejo o nahi ota ma ino hue mae memi i rodoho gavodeje bogo mae bogo je ejamu vetuho va o nasi hiromo va o vavaenegonovadeje. Diehi diehi e oromo na n ahi apo o vemu vavue hue mae memi e jojo o mie rahu memi e jojo o ijobaje rahu memi ejojo o ie mae dehieje jehogo memi e ramu nahi vemu vavue ie ramu jabume de maho o nu mae ho jio a e o vuehere ma je ae jabume n amae vajevo arue hariho na jabehi harihero jeve ero jabume na mae va jevo arue na e vuehoro baeromo mue aho o vae i gavodeje. Rohu mue gemu vadu e bogo o mae jego ma u ue bajevego gavajeje hiromo ehi vuehorovoromo mue ero eroho vuehorovajeje avia amo boromore rovajeje ijobaje naho i ijobaje baeromo inome jehejehe ba i rodohuni o imo i rodohuni siri une ba i rodeni o gatogat. Bovie bise e nahi vuehorore jadoho ba i rodeni na e vuehorovoromo amo boromo rovaje. Rovajeje na kukue baeromo rovajeje o peanutie baeromo rove oho o o i baje o ijobaje eho ujohoromo rovajeje. Ro bamoromo ijobaje naho i e muoho vaeromo gavajeje ijobaje bogo boromoho baje e jevego vavaenegajeje. Na diehi diehi e oromo ijobaje borome baeromo nahi nimaje inomoho imoromo nahi vemu vavue eni inomoho imo ejojo. Na ehi vuehorovajeje ehi vuehorovoromo mue aho o behe vajaje rohu gavajeje rohu hue maho bogo baje ejeve nasi ehi hiromo nahi vemu vavue e o ota ma ino uevajeje na maje visue vajaje bovie bise e mue jehejehe hue mae bogo bajajeje uvajeje jemehi sivu e ae goero trie vae garejo o ae goero omo garejo. Juvoromo garejo rahu juvoromo garejo hue mae javego o nahu vajaje gemoho ehi vajego isi go je va oromo gane nahi ota o ma ino ehi juvoromo ganejo na ehi uevego jabu o ehije e muoho vajarueje nahi ota ro o ma inoro o aporo o mamoro rohu jabu o ehi vajarueje nome amore diehi ariromo nome vaeromo garomo arijarue mue vajarueje nome vae maja mue vajarueje hue mae diehi baeromo ari rohohuni hue sise majaho vavani majaho ga anue vavani baje e javo iramu hue mae majoho hue mae javonovo a e ehi oromo naro apo mamo uevamu gagoro jabu o ehije e muoho vajarueje. Vaeromo hesirue rahu hue mae baje ohuro hue mae bajajeje rahu hue sise baje oho hue sise bajajeje jahi vuehere jahi mue diehi vajanuoho mae je ohuro ehuro je hue mae bae a anue. Je muoho bogo maho vaeje oho o mue jehojeho bogo vaeje oho je bogo nimoroho anue je garomo uvo anue je siono maho va o hue mae javo a e. Jahi apo o mamo hu ua a a e je jahi arije ero je hue mae javo ajejo o je mu sise vaje oho je va o hue sise bae anue aemo aemo dore juvoromo iromorove vaje oho mue jehojeho vaeje oho iae va o hue sise bae anue rohu jahi arije ero ove mugivoro jorumo behe hije oho je ga anuejo je ma ehi inomo aho o behe ja nagoromo jio a e. je ovo gonigonie va i ga anue jahi hue mae ba e rane oroho va o tugohe e javo iramu ga anue jovo sise iromo iro morove vaeromo ga anue o mueno e morovoromo ga anue jahi hue baje e mae va irono bogoje e jio iramu maja go hesi iae e joho nome diehi diehi ariromo amore ariromo vajarue joho na aveho jovoromo e e Ae magonahe nome ave sa are. O ave nohi on on sa are arije oho nome e muoho vajarueje bogo naremu sivueho ae aho obehe majae maje e muoho vajarue. Diehi diehi vaeromo ave muoho hi mae hiromo niavo i rane hue sise hesi hue mae hesiroho garomo muoho ehi va irane ga anue hue sise majaho ga anue ae gome e va o hue sise ba anue o vavaeni majaho o bovie bise e je juve oho bogo maje visue va je e javo iramu o ijobaje bogo javo iramu o aero birumi jave e jio iramu o aero joe gogo jahi orire va e o iromorove va e o eho iae jahi vue vavane ba irane majohoje je va o mae hije ohuro ga anue mae hi eje javo iramu o je ori sise juve oho ae aho o behe ja bijonage e jio iramu rabe rabe diehije e jahi orire va iramu jahi orire je oho bogo bise are hue vavaene javo a e je diehi oromo jahi hioroho va o mae jio i rohoho diehi oromo inome inomoho ma javo irohe e vuehore ba anue. Ave joho diehi o romo va o hue sise bajarue joho jaruvo iae majehije o jove je heromo. Ehi muoho va iranego o hi iranego o juvo iranego diehi diehi jehojeho va ie oho vuehorovoromo ehi va iranego hue mae hesiroho garomo hue sise hesiroho gane hue vaveaeni hesiroho gane bovie bise o hesiroho gane jaruvo ehi ruehi va i rohoho gane e hesirire vuehore baene gane hene avoho hine. Ehuni hue mae uave.